सुनहरा जो रंग होते जो सूर्य देवता के रंग बोले जायल त एकर से जुड़ाव महसूस करते इंसान मन आऊ सुनहरा रंग के इस्तेमाल बहुत से पुस्तक पुस्तिका में कोनो चीज के तारीफ दर्शाए बर करते।